Tógó bi ɔmi ɖi fè Gàánà klekle, ìí fo nyòo Aflawuú ɔmi kè ikeanì, aɖu búni ká íkeanì ìí nyi ani ówò nɔ̀ku Tógó lèe ámi, ìgbɔ ówò nòɖe ɛɖi úni úni ɔmi Áj́afá kpeli nìɔ̀mi, úni ɔmi fè Ákráà. Ákráà aɖu íkeanì màaké òwó be kè aɖu. ɔmi ùŋò ma, ínɛ wúí ɔmi ɖi. ù go ulu ówò nì ógó lèe ámi ìzì alafá nì lɔ ɖí ni sìmítì izizí blɛ̀ɛ <hesitation> íwazà blɛ̀ɛ ɔ̀vlú màa lèe úni nyo blɛ̀ɛ iŋu màa lèe íɖigbo, kayi íɖigbo ɔwɔ fà bàni ɛnii yá íɖigbo màawu nòyò à nàáa ɖè kayi ɔwɔ ɖìigbo ɛɖíì, à nàáa ɖè ùŋò màaké nàáa kɔ ekpeliwɛ ká nòyò kpelinì ɔ̀nani. kayi ìnì wàà elílɔké. kaɖi íìntɔ elílɔké. kayi ínigo ɔwɔ kè ìyizá nì nóòyò úni ìgbè màa lèe ówo zé ke íkeanìì ábua lɔ, ù li ùŋò lɔ kaɖi bìà bú poùɖà, kaɖi ò po ùɖà ínɛ̀ ɔwɔ fù, ínegunègù màa ɔwɔ fù bàáa to nóòyò wɛ à nàáa wà sìmítì nɔ̀ɔ́ nyi nàa lálɛ so ìnɔ̀gù lɔ lèe ìyì zà à nàáa ɖè kíni ká nòyò é màa li ila màa bèé ni la ínɛ̀ òwu. sìmítì íìnnɛ màa ɔwɔ nì kè íkeanì à nàáa ɖè nóòyò, ígbɔké ɔwɔ ɖèé ke íkeanì elílɔké ɛɖí óyo lɔ nyi úni. ìzinɛ màaké émi ɖèé fe íkeanì èle ùyàzà ègà màa ké ba mù aɖu ù ù no kpí blù íkeanì mòti le búá màa bu nyo ani bábua ŋɔɛ̀ màa bu nyo ówò nì tógó lèe ámi àni nìlɔ ɖi ni, à nà mi fè ámi, à nàá fe ámi ɖɛ́ɛ́ íkeanì màa lèe émi fè ɔ̀wɔ̀ ɖìigbo à nà mi mù ègà ani àkpé alafázà néèbì ukáìkukú èle kíni ɖi iku ma li ùŋò lɔ aɖu úni gonìà ni ábua ɖèé ɖe áàɖòo káèè ígbɔ ɔwɔ ɖèé ke súù ù zi.